مو في كل الوقت كيف نتلاقى مع صحابي نوصل بكري، كل مرا كيفاش، خاطر فما صحاب تعرفيهم فماش يجو مأخر يخي أنت طيح عليهم التوقيت و تجيهم مأخر باش أنت متتستناش و هوما يستنو، كيما فما صحاب نجي مو في الوقت، أنا نحترم المواعيد برشا.